Gurum ƙek ga̱tep a gurum ga̱fe naan niap muop, kuma hen- hen a gurum ka ga̱tep, hen ma nda̱ gurum ba, yan da ga̱fe naan niap hen a nik, yan da ga̱fe naan niap nda̱ gurum ga̱ kem a nik. naan niap men a ƙepman-ƙepmang. ama hen ga̱ gurum ga̱fe hen na ni, nie muk ɗong yit na̱ puur, kuma la zem nie ga̱ a nie ga̱fe ga̱ a gurum ga̱fe ga̱ na bi ga̱ yil nḏe na̱ a puo nibi ba. ga̱ a gurum ga̱fe ga̱ ga̱ sool, ga̱ ga̱ maar, ga̱ga̱ jap. ga̱ ga̱ ko bi mo ga̱ ɗe ga̱yil ɗe na̱ ga̱fe tong pa̱ gurum ƙiak pia, ama ga̱na gwen jap bi hok dip a puo ndibi nyit ga̱ mou. toh ga̱n ɗe na̱ ho a iri gurum ga̱fe hen zem nie muk to <noise> ga̱vel, gurum ga̱ fe ni mang ƙa muk, eep ƙa muk ni na, ga̱n ɗe na̱ a gurum ga̱ fop, a gurum ɗe na̱ ho ma̱an shie bi, shin karatu puur. to a gurum ga̱fe tong ji shin rayuwa nda̱ ni to, Hen ɗe nɗin ga̱sek mou. gurum ga̱fe ni na ko la ga̱ ma̱an makaranta, ko la ga̱ shin karatu ba, ni na ga̱ ga̱ sek nsak ba, ni del ga̱ sek muk, gurum ga̱fe ni hoom ga̱ man ɗie ga̱fe ga̱ ga̱ ga̱n ɗe na̱ ho ko kuma ga̱ ga̱n ga̱n ɗe nan ho ba, toh a iri gurum nɗe na̱ ho hen zem ɗie muk i. kuma nkong ga̱hek, akwaigurum ga̱fe ni nɗe ɗi, ni ma la shin ndibi nga̱, ɗe ga̱ nin i ga̱ pa̱ nda̱ gurum i fe <hesitation> gurum nḏe na̱ ho, anita̱ ga̱ni ba, kokuma <hesitation> hen shin pa̱ni ba, a iri gurum nɗe na̱, hen zem nie muk i, nie ga̱fe ni shin a nie naan. dip gurum ga̱fe la tong shin bi, kuma ni shin bi hok a nie naan, gurum ga̱fe hen tong zem nie muk to. ama gurum ga̱fe la shin bi <noise> ni shin ɗe ko gurum ga̱nan ga̱ ɗe ga̱yil nɗe na̱ ga̱ man ni gaafe ni shin ta̱. gurum mang bi ga̱ ruun nsek pa̱ga̱, ɗaga̱ɗaar tong ɗalang na ga̱ yin hai bi ga̱ ruun ga̱ nsak nɗe na̱ o bi ga̱fe hen dok pa̱ga̱ a nita̱ ba fop ta̱ pa̱na̱ naa ɗe gurum ƙek ga̱tep dip ga̱ man-ga̱ man ni fe <hesitation> ni ga̱fe ni pa̱ ga̱ to, toh iri gurum hok, hen niang nie muk. hen kuma gurum ga̱fe a ga̱ ɓool, hen zem nie muk ba,